من وجهة نظري الحكومات لازم توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. النمو الاقتصادي مهم لتوفير فرصه العمل وتحسين مستوى الحياة. <hesitation> لكن إذا ما حفظنا على البيئة بنواجه مشاكل كبيرة في المستقبل مثل التغيير المناخي وتلوث الماء والإستدامة هي الحل. يعني لازم نفكر في مشاريع وتنمية الاقتصاد ما تضرالبيئة